<hesitation> punna nakke iya, tala kulle kusa'ring ka punna tala make hp, na saba' injo punna anre hp <hesitation> ra'jingki la'hubungi injo mae tu la halliai anua <hesitation> batara iya ka punna rie hp ballo i rihubungi i, apalagi injo anakku injo sennging na hubungi a, nampa injo punna riehp arakki malli apa-apa injo ri telpon kale ji ka tala usaki isse mange ri balla na appada na malli ki bibi' <hesitation> racung, <hesitation> pupu' injo mae <hesitation> apalagi punna hattu batara loloi <hesitation> tala usaki isse lampa angkeo i bija iya injo mae ri balla na telpong kale ji ri hp a injo mae ri balla ngabre barobbo, nganre batara pallu, <hesitation> injo ballo na pole hp a injo pole kulleki sitte injo Telpon sitte rupa iya injo bijayya injo <hesitation> nu bija nu lerea injo rie bija lampa ri malaysia <hesitation> punna pada injo sikarie injo ri aringku ku allei ku telpon injo sitte ru-sitte rupa ja injo ri ma'rung ri hp a ja injo, <hesitation> rie intuu <hesitation> rie injo <hesitation> wa injo ganna <hesitation> arenna injo punna tala sala ja injo-njo punna arakki carita na sitte-sitte rupa ki.